Be do ta'a pedeli jungo himbe. jamdi on je be naftira be ta'a kujeji duddum. daga ko nandi dereeji ko leppi ko ko nandi be mai nder wakkati sedda.